samgöngur hafa raskast vegna veðurs í dag vegum hefur verið lokað víða um sunnanvert landið og öllu innanlandsflugi var aflýst frá hádegi útlit er fyrir versnandi veður í kvöld vopnabræður Hauks Hilmarssonar sem börðust með honum í

héraði í fyrra eru þess fullvissir að hann hafi fallið þar haukur komst til

með því að gerbreyta útliti sínu tíu létust og þrjátíu voru fluttir á sjúkrahús eftir stórbruna í fjölbýlishúsi í miðborg Parísar í gær andlega veik kona var handtekin grunuð um að hafa kveikt í húsinu stefnt er að um tvö hundruð milljarða vegaframkvæmdum á næstu fimm árum tæpa sextíu milljarða á að fá með veggjöldum á Suðvesturhorninu tekist er á um samgönguáætlun á Alþingi Íslandsmet var slegið í

í síðustu viku þegar Dýrafjarðargöng lengdust um hundrað og ellefu metra göngin eru nú orðin tæplega fjórir og hálfur kílómetri og eru átta hundruð og fimmtíu metrar eftir

röskun hefur verið á samgöngum í dag vegna veðurs veginum um Mosfellsheiði Þingvelli og Lyngdalsheiði var lokað fyrir umferð síðdegis og Suðurlandsvegur á milli Hvolsvallar og Víkur hefur verið lokaður frá því eftir hádegi nú stuttu fyrir fréttir var lokað á Sandskeiði Hellisheiði og þrengslum og á Kjalarnesi er Vegagerðin reiðubúin að loka ef þörf krefur öllu innanlandsflugi var aflýst eftir hádegi í dag vegna hvassviðris

spáð vonskuveðri fram eftir kvöldi en draga á úr vindi í nótt Höskuldur Kári Schram fréttamaður er á Hvolsvelli Höskuldur

núna þetta kemur

Vestmannaeyjum það fer hérna niður á borð og skemmir það en sem betur fer þá var enginn þar til staðar undir bara þessi er svona sirka tuttugu kíló þannig að það er ótrúleg þyngd sem er í þessu þegar þetta dettur niður og svona er þetta alveg ótrúlega víða það er rosalega mikill klaki sem er á þökum og hann á eftir að koma meira og minna allur niður og núna þegar

fokið til ekki endilega fallið bara beint niður þannig að það er ótrúlega mikilvægt að fólk sé að gæta vel að hvað er undir húsþökum það þarf nú kannski ekki að spyrja að leikslokum ef einhver fengi svona klump í höfuðið nei

ekki sleppa ósködduð frá því hún myndi slasa sig það er alveg á hreinu síðan er það líka að þegar að núna blotnar í snjónum að þá er hætta á að byrji að leka

inn um sprungur á húsum og það er sérstaklega við svalir og tröppur að fólk sé meðvitað og sé að moka burt snjóinn sem þar er byrjaður að þiðna þar er alla vega

þessar stóru klaka snjóhengjur sem við sjáum ofan á húsunum alls ekki að fara upp á þök og koma sér í hættu en það þarf samt að bregðast við það þarf þá að afmarka svæðin ef að það er ekki hægt að koma því öðruvísi niður

Vestfjörðum og Suðvesturlandi á morgun

Hauks Hilmarssonar sem börðust með honum í Sýrlandi í fyrra segja hann hafa fallið í héraði í tyrknesku

nýtt myndband sýnir hvernig Haukur breytti meðal annars útliti sínu til að komast til Afrín í gegnum svæði

sem voru undir yfirráðum stjórnarhers Assads Sýrlandsforseta og Rússa það kom flestum í opna skjöldu þegar fregnir bárust af því að Hauks Hilmarssonar þekkts íslensks

væri saknað eftir harða bardaga í héraði í Norðvestur Sýrlandi Arnar Þórisson dagskrárgerðarmaður fór á slóðir Hauks í haust hann ræddi þar við marga vini og vopnabræður Hauks úr

en Haukur fór til að leggja baráttu þeirra lið hann barðist meðal annars við mánuðum saman þar til samtökin hrökkluðust þaðan haustið tvö þúsund var hins vegar undir stjórn

Kúrda þar til snemma árs í fyrra þegar

hersveitir réðust þar inn haukur var stöðvaður á leið þangað af sveitum Assads og Rússa því hann var ljós yfirlitum með því að lita hárið svart og andlitið dökkt tókst honum á endanum að komast í gegn Tyrkir náðu yfirráðum í Afrín í mars eftir þriggja mánaða harða bardaga hauks hefur nú verið saknað í tæpt ár

Tyrkir hafa ekki leyft neinum að sækja líkamsleifar fallinna þótt það sé brot á Genfarsáttmálanum rætt er við Arnar Þórisson í Kastljósi hér strax eftir fréttir og ítarlega fjallað um ferð hans til Sýrlands tíu eru látnir og meira en þrjátíu eru á sjúkrahúsi eftir bruna í fjölbýlishúsi í

París í nótt húsið var nánast alelda og tók fimm klukkustundir að slökkva eldinn fertug kona er í haldi lögreglu grunuð um að hafa kveikt í húsinu konan hefur lengi átt við andleg veikindi að stríða hún býr í húsinu og lögregla fann hana fyrir utan það þar sem hún fylgdist með eldinum sjónarvottar fylgdust með örvæntingarfullum íbúum hússins reyna að komast undan eldinum

meira en tvö hundruð slökkviliðsmenn börðust við eldinn í átta klukkustundir

stórar samgönguframkvæmdir eru fram undan á Vestfjörðum en Norðurland stendur vel eftir miklar og dýrar framkvæmdir undanfarin ár

veggjöld eiga að skila tæpum sextíu milljörðum á Suðvesturlandi í fimm ára samgönguáætlun er gert ráð fyrir hundrað og níutíu milljörðum þar af hundrað og sextíu í vegi meirihluti umhverfis og samgöngunefndar telur þörfina allt að fjögur hundruð milljarða og vill að veggjöld brúi bilið eitthvað en minnihlutinn er ósammála því allir vilja bæta öryggi en síðustu tvö ár hafa nær þrjátíu dáið í umferðinni og nokkur hundruð slasast alvarlega

nefndarinnar leggur til að veggjöld fjármagni á þremur svæðum til að auka öryggi á Suðursvæði eins eru

brú á Ölfusá Biskupstungnabraut og

þrjátíu og fimm kílómetrar og kosta rúma nítján milljarða króna í Reykjavík og nágrenni eru tíu staðir meðal annars Bæjarháls Kjalarnes Reykjanesbraut Breiðholtsbraut og

Grindavíkurvegur alls um fimmtíu kílómetrar og kosta þrjátíu og tveggja milljarða sem kostar sex milljarða

hundrað og fimmtán kílómetrar af framkvæmdarsvæðum á Suður og Vesturlandi sem kosta rúma fimmtíu og sjö milljarða á Norðurlandi hafa verið gerðar miklar samgöngubætur á undanförnum árum Vaðlaheiðargöng eru auðvitað nærtækasta dæmið framkvæmd upp á sautján milljarða sem á einmitt að greiða upp með veggjöldum nú er spurning hvort kvótinn sé búinn eða staðan hreinlega nægilega góð

það er lítið um stórar vegaframkvæmdir í þessum landshluta á allra næstu árum meirihlutinn vill þó flýta endurbótum á Langanesströnd og ljúka á næstu árum síðan hefjast langþráðar framkvæmdir á Brekknaheiði þá á að klára Dettifossveg á næstu tveimur árum á næstu fimm árum á að fara í nokkrar framkvæmdir á Austurlandi nýr vegur við Berufjarðarbotn á að koma í ár sem og brú yfir

að hefjast en meirihlutinn vill seinka framkvæmdum við það framkvæmdir við veginn til Borgarfjarðar eystra eru hafnar en einnig á að leggja slitlag á Vatnsskarð og milli eiða og Laufáss samtals eru þetta rúmir fjörutíu og sex kílómetrar og eiga að kosta tæpa fjóra komma fimm milljarða á tímabilinu langstærstur hluti framkvæmda á vestursvæði er á Vestfjörðum Dýrafjarðargöng verða tilbúin tvö þúsund tuttugu og hafa verið uppnefnd dýrasti botnlangi landsins þar sem framkvæmdir á Dynjandisheiði eiga ekki að hefjast fyrr en tvö þúsund tuttugu og tvö en við verklok ásamt umdeildum vegi um Gufudalssveit styttist leiðin milli Reykjavíkur og Ísafjarðar um fimmtíu kílómetra sem

Djúpi til vesturs um Dýrafjarðargöng framkvæmdir í Gufudalssveit tefjast

að þrjú hundruð milljónir af fénu verði skornar niður en vill tryggja fé síðar í verkinu

að vegagerð um Veiðileysuháls í Árneshrepp verði flýtt verði sú stefna að veruleika sem mörkuð er í samgönguáætlun er verið að stíga stærri skref í eflingu samgöngukerfisins en nokkru sinni þetta segir talsmaður meirihlutans talsmaður minnihlutans segir stjórnvöld hafa svelt innviði lengi og það sé dýrt síðari umræða um samgönguáætlanir til fimm og fimmtán ára hófst á Alþingi í dag ef marka má mælendaskrá mun umræðan standa lengi því meira en helmingur þingmanna hefur skráð sig áætlanirnar hafa verið til umfjöllunar í samgöngunefnd nánast í allan vetur enda verið að fjalla um veggjöld borgarlínu og innanlandsflug allt á einu

bretti og áhuginn er mikill öllum er frjálst að senda nefnd skriflega umsögn um þingmál og nú þegar hafa borist yfir þrjú þúsund umsagnir um þessar áætlanir verði sú stefna að veruleika sem hér er mörkuð þá er það alveg ljóst að við erum að stíga stærri skref í eflingu samgöngukerfisins en stigin hafa verið á Íslandi nokkru sinni áður að ég tel að hægt sé að fullyrða þrátt fyrir það sýnist sitt hverjum sagði Jón og minnihlutinn gagnrýnir stjórnvöld harðlega fyrir að hafa vanrækt alla uppbyggingu innviða þetta er pólitísk ákvörðun stjórnvalda að svelta kerfið til þess að geta hafið nýja skattheimtu á almenningi í stað þess að nota þá skatta sem að við borgum nú þegar til þess að tryggja þessa innviði okkar og það að svelta innviðina svona það er dýrt við höfum aldrei sett eins mikið fé í samgönguáætlun

skoða aðrar leiðir það

mér finnst ólíklegt að það verði

síðustu viku þegar Dýrafjarðargöng lengdust um hundrað og ellefu metra fyrra metið er einnig úr Dýrafjarðargöngum en það var

sett í maí þegar hundrað og fimm metrar voru grafnir á einni viku göngin eru nú orðnir tæpir fjórir komma fimm kílómetrar að lengd sem eru áttatíu og fjögur prósent af heildarlengd ganganna nú eru um átta hundruð og fimmtíu metrar eftir að gegnumbroti milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar og er það áætlað í lok apríl verkstjóri

að í vikunni hafi allt gengið upp en einnig hafi ekkert útskot verið grafið á þessum kafla áætluð verklok eru í september á næsta ári varaformaður utanríkismálanefndar segir að margt þurfi að skýra betur í yfirlýsingu utanríkisráðherra um stuðning við leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venesúela formaður Viðreisnar gagnrýnir að ráðherra hafi ekki ráðfært sig við nefndina áður en

yfirlýsingin var send út en samkvæmt lögum beri honum að hafa ítarlegt samráð við nefndina eins og fram kom í fréttum okkar í gærkvöld sendi Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra frá sér yfirlýsingu á Twitter þar sem íslensk stjórnvöld lýsa yfir stuðningi við

stjórnarandstöðunnar í Venesúela rétt eins og tuttugu önnur Evrópuríki gerðu í gær

utanríkisráðherra hefur hins vegar verið gagnrýndur fyrir að hafa ekki haft formlegt samráð við utanríkismálanefnd Alþingis um svo stórt mál mín afstaða er sú að það er margt í þessari yfirlýsingu sem þarf að skýra nánar og það er einmitt þess vegna sem ég hef óskað eftir því að ráðherra komi á fund utanríkismálanefndar á morgun og hann hefur tekið vel í það og mun koma og mæta á fundinn til að útskýra sína afstöðu og afstöðu ríkisstjórnarinnar varðandi þetta mál

var samráð haft við ykkur áður en þessi yfirlýsing var kynnt ég myndi segja ekki nægilegt samráð formaður Viðreisnar sem jafnframt á sæti í utanríkismálanefnd styður það að Ísland

fylgi öðrum Norðurlöndum og stefnu sem e s b hafi sett fram en segir ljóst að fara þurfi vel yfir yfirlýsingu utanríkisráðherra

að utanríkisráðherra skyldi hringja og tilkynna um þetta en þetta er ekki í samræmi við tuttugustu og fjórðu grein þingskaparlaga sem kveður á um ítarlegt samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd þingsins slíkt samráð var ekki viðhaft en við fáum tækifæri

þetta mikilvæga mál og önnur mál sem eru á borði ráðherra tveir þingmenn Pírata gengu upp að ræðustól Alþingis síðdegis með fokk ofbeldi húfur

á höfði þetta gerðu Björn Leví Gunnarsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir við upphaf ræðu Bergþórs Ólasonar þingmanns Miðflokksins í umræðum um samgönguáætlanir Bergþór sneri fyrr í mánuðinum aftur úr leyfi sem hann fór í eftir

það kvöld endurkoma Bergþórs og Gunnars Braga Sveinssonar flokksbróður hans á þing hefur vakið hörð viðbrögð á Alþingi miklu skiptir að bæta þjónustu við fanga til að koma í veg fyrir að þeir brjóti af sér

ný og gegn nýjum fórnarlömbum þetta segir afbrotafræðingur tæplega helmingur fanga hefur áður setið í fangelsi maður sem

í fangelsi gagnrýndi í fréttum RÚV nýverið að ekki væri meiri stuðningur við fanga bæði meðan á afplánun stendur og eftir að henni lýkur en hvers vegna ætti samfélagið að verja meira fjármagni til þess að styðja þá sem hafa brotið lög og oft

valdið fólki harmi rannsóknir okkar sýna á föngum að staða þeirra í heildina er mjög slæm

bágborin og sérstaklega þeirra fanga sem eru að koma aftur í fangelsi vandi þeirra er margþættur í nýjustu ársskýrslu Fangelsismálastofnunar frá

tvö þúsund og sextán kemur fram að tæplega fimmtíu og fjögur prósent fanga sem luku afplánun voru að sitja af sér dóm í fyrsta skipti og ríflega fjörutíu og sex prósent höfðu afplánað dóm áður í rannsókn sem gerð tvö þúsund og fimmtán kom í ljós að tuttugu prósent fanga höfðu ekki lokið grunnskóla þá höfðu sjötíu prósent fanga fengið einhvers konar greiningu ofvirkni lesblindu skrifblindu og eða athyglisbrest við sjáum stórfellda áfengis og vímuefnafíkn

hjá þeim sem eru síbrotamenn og eru að koma aftur í fangelsi þeir munu snúa aftur út í samfélagið þess vegna skiptir það mjög miklu máli að það sé gert eitthvað í málefnum þessara einstaklinga brýnt sé að draga úr líkunum á því að þeir brjóti af sér á ný og gegn nýjum fórnarlömbum styðja þurfi fangana á meðan þeir sitja inni með ráðgjöf og aðstoð til náms og vinnu en ekki síður líka þegar

þeir hafa lokið sinni afplánun og eru að fara út í samfélagið að nýju að það sé einhver stuðningur þar eða umgjörð sem hjálpar að byggja brú frá afplánuninni yfir í samfélagið sjálft aðstoða þurfi fanga við að fá vinnu húsnæði og að greiða niður skuldir sem stolið var úr Dómkirkjunni í Strängnäs í Svíþjóð í fyrrasumar fundust í nótt munirnir fundust í sorptunnu í Stokkhólmi tuttugu og tveggja ára karlmaður hefur verið í haldi grunaður um aðild að þjófnaðinum og í dag átti að vera síðasti dagur réttarhalda yfir honum þegar fregnir bárust

af fundinum var réttarhöldunum frestað maðurinn sem er í haldi hefur viðurkennt að hafa stolið reiðhjólum og báti sem þjófarnir notuðu en segist hvergi hafa komið nærri

sat fyrir svörum í dag og spennan magnast í toppbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar

í dag vegum hefur verið lokað víða um sunnanvert landið og öllu innanlandsflugi var aflýst frá hádegi útlit er fyrir versnandi veður í kvöld vopnabræður Hauks Hilmarssonar sem börðust með honum í héraði í fyrra eru þess fullvissir að hann hafi fallið þar haukur komst til Afrín með því að gerbreyta útliti sínu tíu létust og þrjátíu voru fluttir á sjúkrahús eftir stórbruna í fjölbýlishúsi í miðborg Parísar í gær andlega veik kona var handtekin grunuð um að hafa kveikt í húsinu stefnt er að um tvö hundruð milljarða vegaframkvæmdum á næstu fimm árum tæpa sextíu milljarða á að fá með veggjöldum á Suðvesturhorninu á um samgönguáætlun á Alþingi

komið að íþróttum veðri og Kastljósi kveikur hefur göngu sína á ný

næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf

sinni veriði sæl